ജീനു നനലോ കേവല ജീന് ഥുപ്പനു മത്ര ഉത്പതി മന്പുനത്ഥു അവു പദിസരഗവു ബേതേ ബേതേ രിഥിത് ഇ തു ഹേല്പു ല മന്പുന്ദു ഏക് ഉദഹന കോരുപനന്ദ, അവു പരഗ സ്പശ മന്പിര ബൈന്ഗ്കര ഹേല്പു മന്പുന്। ദു അവു ഓന്ജി ബൂര്ഥു ബുകോന്ജി ബൂര്ഥു പോഥു അല്പഥു പരഗ സ്പശ ന മന്പുന്ദു। ഏര്ഥ ദൈഥ അപുന്ദു। പന്ദ ബേലേക്കുലു ബേലവനി ഗൈര, ബുക, അഹര ഉത്പദ। ന മന്പിര മന്പുന്ദു യുജു അപുന്ദു അവു ഏ അഥ്യനേ। ജീനു നനകുലു മരക്കു ലേനൌ ബുക ദൈക്കു ലേനൌ। ജേല്ജൌ, സന്തന ഉത്പതി ഗൌ സഹയ മന്പുന്ദു ഏര്ഥ। അഥ, പസ, ബിജ, കൈ, ഹന്ദു മന്പുന്ദു ഉത്പദി। അപുന്ദു ഓതര അഥ ഥുപ്പുനു നന്ദ ജീനു। നനകുലു പരിസരഥ രക്ശനേഗു ബോദേ ബോദേ। അപുന്ദു അവു ഇജന ബൈന്ഗ്കര ബന്ഗ അപുന്ദു।